الملح طبعا بيتم استخراجو من البحر من المويه المالحه بيكون في صخور ملحية كبيرة بطلعوها ونشفوها ويكسرها على حتت صغيرة وخلاص